Ley character I can see in people and I admire neh kind people respectful people people la slow to talk people la na rude la ley kind na character I see in people and I like them.